पेंगुइन्स जोजो च ठन्डे तापमान मई गरम रहे कई लिए कई प्रकृति तंत्रो का उपयोग करदा चा घनी और मोती पंखो की परत तेहते गरम रखदा पैसा की मोती परत झुण्ड मई रहना विशेष रॉक संचार प्रणाली तैकि मदद करना तैकि ग्रंथिया तहकी मदत करदा गरम रहे मा